Min ka ko ngollammi fu tawee miɗe yiɗi huunde ndee kaa ɗun ɓurani kan fay so seeɗa keɓanmi hen ɗun ɓurani kan. <hesitation> ɗun ɓurɗaa waawde gollude golle oo faa gasa non. Nden neɗɗo tawrete kuyal du. Kuyan, soobee e kawju. Nafaa du tawee hen kaa.